Ny fomba hitehirizako ovy ndraika koa na pomme de terre mba hampaharitra anazy ela kokoa dia tsy ataoko aminahy raha oe raha rakorakofana zany ohatra hoe agnatina gony tsy ataoko anatin'izany izy. Fa raha ohatra ka aminà- raha ohatra ka mipetraka aminahy trano ciment ianao a de ataoko amin'ny toerana mangatsiatsiaka izy mazava ho azy habofokako ambany amin'ny ciment anay io amin'izay izy tsy azon'ny hafagnana dia tsy mora simba izy amin'izany fa mangatsiatsiaka fezay.